اه ده بيتكرر معايا بصراحة كتير جدا يعني ممكن بيحصل مع ناس من صحابي أو حتي معايا رفقة وصحاب أو صحاب شغل حتى حصل بينا موقف محرج مثلا أو أنا مش فاهمة طبيعة علاقتنا فا أخاف مثلا إن أنا أوقفهم أو أسلم عليهم في يوم فا ميفتكرونيش مثلا فا أحس بإحراج وناس تانية مش برتاح لنواياهم فا مش بوقفهم من البداية.